الله أنا أحب الأجازات الصيفية يعني الجو بيكون وايد معتدل يعني عادة يعني أسافر في <hesitation> هذه الفترة سواء داخل الكويت أو برا يعني بس أحب أكثر برا أحب أروح الشواطئ أستمتع يعني بالرياضات البحرية <hesitation> أروح مكان هادي بعيد عن الزحمة أشوف مدينة بعيدة عن الزحمة سواء داخل او خارج الكويت.